وحد النهار وحد اللعبة تاع وحد الطفل بدا يهدرلو، وقالو مشي كون تروح تقرا قرايتك مشي خيرلك، قاعد هنايا تضيع في وقتك وراك تلعب معايا، أيا <hesitation> طم دوزانك وطير منايا عطي الريح لرجليك، ولا ماكانش علابالك واش نديرلك، نعطيك العصا حتى تفوح، بعد ذلك هداك الطفل خاف خاف من هداك اللعبة، طفى كلش، وراح يقرا قرايتو.